طبعاً من أبرز المواقف, هي وقوف- وقوفي أمام جمهور كبير و <hesitation> تقديم حديث و <hesitation> عرض <hesitation> ع- لهم فهذا كان موقف ما أقدر أتخطاه, وكان يتطلب شجاعة كبيرة مني, و <hesitation> شعرت فعلاً بالقوة, بعد تخطي هذي اللحظة مباشرة.